انا انفضل ان انا نكون رياضية مشهورة ولا انفضل ان انا نكون موسيقارة مهورة. لأن انا من عشاق الرياضة ونحب نلعب رياضة ونحب يكون عندي شيب حلو ويكون عندي لياقة بدنية. وانا من محبي برضه متابعين الرياضة وبشجع نادي الزمالك. انما الموسيقى انا ماليش في الموسيقى، انا نسمع موسيقى لكن منعرفش نعزف على الموسيقى. انما نعرف رياضة ونعرف نتابع رياضة واخبار مشاهير الرياضة.